Karə jii mən farə mo mən nəngngai a fəlla me swiyer mwam a kakka miyangngi, n'chii na me swiyer a kakka miyang me rə gujii mən nəngnga rə ki, kamən farə mo dəbbe yəmba koʊjiiyuwʊm na keere, na keere n'kerən jəggare, gʊn fʊmbi ki nan fʊm, ki na nən nənguga wʊ nən gʊji a kanda rʊwatang a njiinii yan ki, ban kabi ban be ban fʊng bugge na jəga, n'kabi fʊng jii wai wʊn niiyei we nən nyang ga, məni masi na kabi ke na ba chiiya gʊmma duriiya miyʊ, kamən farə nyangngi, Bukka nyangngi, kamən farə mo fəlla me swiyer wi ki, na nən kʊra, n'kʊra bətəm ba miyəm nən chii Kwang, nən sʊga yəmni, yəmna dʊutən wi, bən mwetən suuniya hanjie wi, jiiya daʊ ba nəngngai, rə jiiya daʊ me banəngngai, bən wʊtən suu, nyəngke, tə nəngnga nyəngke ki, tə chii nən ka gəm ki, tə mwamən sək a kagəm bə bwiram Tə chii nən kəgən ki, faʊ chʊgo nya natə chii Kwang, bəra ki chiim rə chʊgo nya bə be nən bwiləmri a kai, bə be nən bwiləmri a gʊn chii wi, nee mʊ tən tee mʊ ba nuii ləmmang, kəmən mʊrga bwi na kagəm ba daʊtən wʊm, me mən mʊrga bwi na kagən ba daʊtənən ki, bən wʊnən suu mo, jəgmən dura nəb bam bə tə, a bətəm ba ko chʊgo tə chii kwangngi, bəra ki chʊgoi ba benən rə bwiran, ba benən rə ləbtətang a duun, bukka nuangngang ba benən rə ləbtətang a mura kaitə mən kawi, bəngge, mən faʊ mo jʊtə Kwang ki, me mənə swiyer də bən nəngngan, me mənə gujii tara kang bən nəngugai, mən faʊ mo na chii, nən chii na bətəbi na nau sʊgara jiiya daʊtan wi, a nyangngi, kamən nuii bwiləmri, bətəbi ka nuii bwiləmri kʊma, a nyangngi ki na nənganga wʊ nən gujii a kantə ki, bən <noise> sotən mo tə be rə jɨnii tən- məssa gəməneii na nən jəga, kə karə gujii bən yəngna gəməni ki kən yəngnatən, kə karə gujii fʊmbi ki kən nəngngatən chəllan a bətəm mo, tə mʊngngi wai jii waiwe, nəngnga gəməne mo nyəne, nəngnga gəməne mo nyəne na fʊm gra. To ka mura jii n'chii me məne dagi swiyer ki mən nəngngari, na ba nya kwetərei, na nya bwiləm.